ཐ་ལ་ཏི་ཐང་ཀློ་ཀློ་ཆཔ་ན་དེ་ནག་ལོ་དེ་ཀ་ཏེ་མ་པ་དེ་ད་སུ་སེ་ན་དེ་ཀློ་མ་པ་དེ་ནག་ད་སུ། ཁམ་པ་སེ་ན་དེ་ཐ་ལ་ཏི་ནང་དེ་ནག་ཆ་ཀེ་མ་ཐོང་ཁན་རྒྱལ་ག་གེ་ལ་གེ་ཆེ་ག་དེ་ཅུག་ཀེ་ཏམ་དེ་ཆུ་ནག་ཆ་ཀེ་ལ་ཏི་ན་ཐོང་ཤ་ཧ་པོ་བ། ཡང་ན་ནག་ཆ་ཊི་བི་ན་ཐོང་ཤ་ཧ་པོ་བ། ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གེ་དེ་ནག་དེ་ཀློ་མ་ཕ་དེ་དེ་སུ་ཁ་མ་སེ་ན་དེ་ཐ་ཀློ་ཏ་ཁན་ལབ་ས་བའོ་ཐ་ཀློ་ན་ཏོ་ཐ་ནག་ཆ་ཨ་དམ་ཁན་དོ་ཐོང་མས་སུ། ནག་དེ་ཨོ་དེ་ལ་ཏི་ཧ་ན་དེ་ཀློ་སྨིན་གུ་ཁན་ཕ་སེ་ན་དེ་ཨོ་དེ་ཐ་ནམ་ག་ཏོང་ཤ་ཀེ་ཐན་ལས་ནག་ཆ་ཤ་ལུ་ཕ་དེེ་པེ་གང་ཨོ་དེ་ཏ་ཤེ་སྔ་ལ་ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་ཀེ་དེ་ནག་ལོ་དེ་སུང་ཀློ་སྨིན་གུ།